Ny kolontsaina avy any Rosia ndraika dia tia magnano literatiora zareo dia tia magnano hosodoko ihany koa tia magnano hosodoko koa. Dia izay no tena maha-matihanina ihany koa ny kolontsaina avy any Rosia.